Pai iin tapiet ne achame mising ko kenyoru konyit eng'-eng' piik che echeen, ko ng'ekakenyoru konyit anyun, ke konyiti piik che echeen ak kekonyoti ch lakook che mengeech, ko eeng' atepet nekararan ko mamii pariosheek, kichame chii tukul amu mamii pariosheek mamii kele kakisiir kei ak chii, kitoreti chii nekere ke koo mara komyani, itoreti ang'ot chii ne mara ka ka koeet ako maimuchi koyai imbaret itoreet, ko ng'itinye ang'ot che inake, itindoi ang'ot <hesitation> ikeer ile m ka matinye ang'ot ingoor nekararan ikonyi ingoriet ne kararan, ko achame anyun anee atoretii piich chakeere ale yamuuchi atoreet kuu amitwogiik, ku ingoroik, ku poishee ne kiayae ne maimuuchi ku kukuukaisheek ak kokoisheek che kakokeekitu, achame misiing arikiichinii icheeket, satepeen ang'ot nga'leek chi kiipo keny.